gott kvöld og velkomin í Kastljós eins og fram kom í fréttum áðan er það niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis sem falið var að skoða kaup þýska bankans Hauck og Aufhäuser á hlut í Búnaðarbankanum að ja þau kaup hefðu í raun aldrei farið fram nær væri að tala um kaup

og aflandsfélaga í umsjá Kaupþings sem að voru fjármögnuð þannig en sáum svona vel áðan hvernig þessi blekkingarleikur eins og það var kallað fór fram hingað til mín eru komnir þessi rannsóknarnefnd Alþingis Finnur Þór Vilhjálmsson og Kjartan Bjarni Björgvinsson við sáum áðan og Haukur Hólm sýndi okkur áðan svona þessa fléttu sem fór í gang í sjálfu sér en kannski ástæðan fyrir þessari fléttu og þessari blekkingu byrjiði kannski aðeins á því að útskýra hana fyrir mér hún snýst auðvitað um það að það skipti máli að það væri útlendingur að kaupa þennan hlut er

mönnum var augljóslega gríðarlega mikið í mun eins og

umfangfsmiklu tölvupóstasamskipti sem nefndin hafði undir höndum sýna að utanaðkomandi aðilum öllum öðrum en tiltölulega þröngum hópi manna sem starfaði fyrir og á vegum Ólafs Ólafssonar hjá Kaupþingi Kaupþing í Lúxemborg og Hauck og Aufhäuser væru algjörlega ókunnugt um þessa samninga með hvaða hætti þetta var þetta nær í rauninni svo langt að við erum með hjá Hauck og Aufhäuser þar sem hann spyr íslenska viðsemjendur sérstaklega út í það

það sé ekki hægt að tryggja og utanaðkomandi lögfræðiálits um það að það sé ekki hægt að knýja Hauck og Aufhäuser til að upplýsa um raunverulega þátttöku sína í þessum viðskiptum svo sjáum við hérna við erum með þennan

og hann er hérna í nokkrum punktum hérna er fyrsta fyrsta skiptið þá talar segja þeir má útiloka að Hauck og Aufhäuser þurfi að leita samþykkis íslenskra stjórnvalda þegar fyrirtækið vill nýta sölurétt sinn síðan segir að samkvæmt íslenskum lögum sé heimilt að krefja Hauck og Aufhäuser um að tilkynna opinberlega hvort að fyrirtækið komi fram í eigin nafni sem fjárvörslu eða umboðsaðili þriðja aðila eða verður fyrirtækið krafið um slíka tilkynningu svo er óskað eftir þessu lögfræðiáliti þarna þetta er póstur sem er sendur á á Bjarka Diego og fleiri menn innan Kaupþings og Guðmund Hjaltason viðskiptafélaga eða starfsmann fyrirtækis Ólafs Ólafssonar bara þessi póstur þegar þegar maður skoðar hann er þá ekki nokkuð augljóst þarna að fyrirtækið hélt og hafði áhyggjur af því að það kæmist upp um að þeir væru í raun þessir

að ræða sín á milli og við sjáum það að Martin Zeil þessi löfgræðingur þessa þýska banka vill ganga algjörlega úr skugga um það eða stingur upp á því að það verði gengið algjörlega úr skugga um það að þeir yrðu ekki krafnir um að gefa þetta upp þannig að augljóslega sýnir það að menn voru að búa sig undir allt í þessu sambandi

dag hvort að það hafi verið strangt skilyrði

hálfu íslenskra stjórnvalda að það yrði erlendur banki með það var auðvitað þannig að s hópurinn skoraði ögn

talsvert hærra en Kaldbakur á sínum tíma vegna þess að þeir kynntu til sögunnar erlenda fjárfesti en það er líka alveg augljóst að það er það er margt sem rekur þá kannski til þess að fara í þessa fléttu það koma kröfur á seinni stigum frá

um einkavæðingu sem segir einfaldlega bara við hættum

það verður ekki erlendur stór hluthafi með já þetta er allt rækilega rakið í skýrslunni strax í þriðja kaflanum hvernig þetta hvaða rullu það spilaði í þessu svona fyrsta skiptið sem þetta kemur upp í fundargerðum framkvæmdarnefndar framkvæmdarnefndar um einkavæðingu þegar s hópurinn aftur forsvarsmenn s hópsins á þeim fundi þeirra með þeim hvort að erlend fjármálastofnun sé inni í hópnum sem ráðgjafi eða til að fjármagna breyti eitthvað stöðu hópsins og

framkvæmdanefndarinnar svaraði augljóslega átti hann við með því að þetta skipti nú einhverju máli fyrir fyrir nefndina síðan er hægt að rekja þetta bara áfram gegnum allt þetta ferli hvernig þessu er haldið að íslenskum stjórnvöldum en eins og er tekið fram í skýrslunni með töluvert loðnum hætti

af hálfu þeirra sem fóru með þetta af

s hópsins en á sama hátt eins og þú nefndir sjálfur er alveg kýrskýrt hvaða þýðingu

ætlaði þessu atriði í sinni ákvarðanatöku það kemur bæði fram í þessu bréfi fjórða nóvember til s hópsins sem var tilkynnt um einkaviðræður og jafnframt þá að framkvæmdanefndin yrði mjög treg til að framlengja slíkar ef það lægi þá ekki fyrir að það væri erlend þátttaka í kaupunum alveg inn í þetta rammasamkomulag tveim vikum síðar þegar þetta var aftur skilyrði af hálfu ríkisins eða öllu heldur sagt að þetta væri mikilvægt grundvallaratriði afsakið aftur sagt að það væri

að viðlögðum slitum ef það kæmi ekki fram áreiðanlegar upplýsingar eða fullnægjandi upplýsingar fyrir ríkið um þetta innan tiltekins frests þannig ég held að

þurfum ekkert að ræða það hvaða þýðingu þetta atriði hafði í þessu ferli en með öðrum orðum þá er þessi flétta þá er farið í hina til þess að komast yfir bankann þeir hefðu ekki fengið bankann annars það er hægt að færa mjög góð rök fyrir því með þessu um það vitum við í sjálfu sér ekkert nei við vitum það að þeir telja þetta afar mikilvægt háa þóknun fyrir þetta hlutverk að koma fram til sýndar fyrst og fremst en ekki neina raunverulega þátttöku ekki neina raunverulega áhættu í þessum viðskiptum en ef maður veltir fyrir sér hlut stjórnvalda og eftirlitskerfisins á Íslandi með þessu öllu saman þá er framkvæmdarnefndin búin að leggja áherslu á þetta í gegnum allt þetta ferli en hún virðist ekki leggja meiri áherslu á það en það að hún fær í rauninni að vita

á síðustu metrunum

rétt fyrir undirskriftina hvaða erlendi aðili þetta er og virðist ekki gera neina sjálfstæða skoðun á því hverjir þetta eru við höfum engar skýringar á þessu var vikið svolítið að þessu og þetta var gagnrýnt í skýrslunni tvö þúsund og tíu stóru skýrslunni þar var fjallað svolítið um þetta

enda hafði umfjöllum þeirrar nefndar um einkavæðinguna víðara umboð heldur en við höfum þessari rannsóknarnefnd

í engu falið að leggja mat á störf stjórnvalda í þessu ferli og þess vegna gerum við það ekki lýsum bara þessum staðreyndum og staðreyndirnar eru þær

eins og ég sagði þá er gefinn þessi frestur í þessu rammasamkomulagi til sjötta desember til að koma fram með fullnægjandi upplýsingar um þetta að viðlögum slitum viðræðna það er síðan ekki gert tilkynnt viku síðar að þetta muni allt saman dragast það er þetta samtal sem Ólafur átti

við formanninn þrettánda desember síðan er þetta ferli sem við erum að lýsa í skýrslunni bak við tjöldin byrjað fjórum dögum síðar það sést hvergi að íslensk stjórnvöld hafi gert einhvers konar skoðun á þessum aðila áður en frá þessu er gengið þetta var orðað einhvern veginn þannig í fyrri skýrslunni að framkvæmdarnefndin hafi unað við það að fá ekki þessar upplýsingar fyrr en bara eftir dúk og disk og um seint og síðir þá þá var bara skriðþunginn á málinu líklega orðinn það mikill að það var bara ekkert hægt að gera án þess að ég viti það en við skulum ekki gleyma því að aðkoma íslenskra stjórnvalda er í raun tvíþætt

af hálfu ríkisins og framkvæmdarnefndar einkavæðingu þegar samið er við s hópinn en síðan gerist það að s hópurinn þarfa að afla samþykkis fjármálaeftirlitsins til að fara með virkan eignarhlut í Búnaðarbankanum þá fer fram önnur skoðun fjármálaeftirlitið ritar fulltrúum s hópsins bréf þar sem það leggur áherslu á það hversu mikilvægt sé að gagnsæi ríki eignarhaldi banka óskar meðal annars eftir upplýsingum um Hauck og Aufhäuser að aðkomu bankans þá er

ekki upplýst af hálfu s hópsins að í rauninni sé þeim ekki kunnugt að neinir neinir samningar liggi fyrir um til dæmis ráðstöfun

eignarhalds eitthvað sem hefur þýðingu í því sambandi þegar það liggur algjörlega ljóst fyrir samkvæmt þeim ítarlegu gögnum sem rakin eru í skýrslunni nefndarinnar að einstökum aðilum innan hópsins

svo sannarlega kunnugt um slíka samninga og beinlínis stóðu að slíkum samningum þegar maður les þetta og svo fyrri skýrsluna

virðist aldrei setja sig í samband við þennan banka Hauck og Aufhäuser til þess einfaldlega að spurja hann að því bíddu

að kaupa þennan banka hvers vegna hvernig ætliði að borga hann eitthvað sem maður hefði haldið að væri nú beinlínis hlutverk

við höfum ekki séð gögn um það að það hafi gerst með formlegum hætti

með einhvers konar spurningum um það við höfum engin gögn fundið um það samskiptin fyrst og fremst í gegnum

s hópsins já reyndar er þýska fjármálaeftirlitinu ritað bréf þar sem er spurt í rauninni almenna spurninga um Hauck og Aufhäuser en það var aldrei beinlínis óskað upplýsinga frá þýska

um hver aðkoma Hauck og Aufhäuser væri í raun að Eglu h f og þar með Búnaðarbankann það það kemur svo líka fram í raun og veru að að upplýsingarnar sem f m e hér fær frá um hæfi bankans þýska komi í gegnum s hópinn aftur málið er í dag hafa stjórnmálamenn sérstaklega þeir sem komu nálægt þessu virka frekar sviknir yfir þessu öllu saman margt af því sem er verið að segja frá

hér og staðfesta hér er eitthvað sem höfðu komið vísbendingar um áður og við ræðum kannski betur við Vilhjálm Bjarnason á eftir en ég veit að þið eruð kannski ekki alveg tilbúnir til þess að fara

gagnrýna stjórnvöld vinnubrögð Ríkisendurskoðunar vinnubrögð stjórnvalda þegar þessi gagnrýni kom upp trekk í trekk í fjölmiðlum á Alþingi það var aldrei neinn áhugi á því að láta skoða þetta neitt nánar það er að sjálfsögðu eins og þú nefnir ekki okkar verkefni að taka afstöðu til þess en kannski sá

er mikilvægi þess að fá skýrar og áreiðanlegar og glöggar upplýsingar um allt sem er mikilvægt í svona ferli og þá

frá Hauck og Aufhäuser sem við ræddum áðan að unnt verði að knýja erlenda aðila með einhverjum hætti

pólitískt vandamál að leysa það að veita upplýsingar um raunverulega aðkomu og þá að viðlaga einhverjum segiru um þetta Finnur vegna þess að vísbendingarnar lágu allar fyrir gagnrýnin lá fyrir og það var bent á þetta ekki nákvæmlega með var ekki og hefði ekki verið fyllsta ástæða til þess að fara dýpra ofan í þetta miklu miklu fyrr viljum helst einskorða okkur við að ræða það sem þessi skýrsla felur í sér sem rannsóknarnefndininni var falið sem er að leiða fram staðreyndir leggja þær fram

við það sem kemur fram í skýrslunni hjá þér er hún þá ekki líka áfellisdómur yfir stjórnvöldum sem að gripu

eftir að hafa klúðrað þessu að skoða þetta og fara í gegnum þetta mál það næst þótt seint sé þver pólitískt samstaða um að fara rækilega í saumana á þessu máli þessi ályktun um skipun þessarar nefndar

þá er bankinn farinn á hausinn helmingurinn af fólkinu farinn í fangelsi skiluru

með að rekja þessi fyrri atvik sem náttúrulega hafa bæði beina þýðingu fyrir umfjöllunarefni skýrslunnar eins og þriðji kaflinn um það hvaða rullu þessi aðkoma erlendrar

spilaði í ferlinu og svo það sem er í fjórða kaflanum um svona síðari atvik og síðari umræðu og síðari skoðun opinberra stofnanna umræður á Alþingi fjölmiðlum og svo framvegis yfirlýsingar sem fram komu þá og það geta allir lesið þetta núna og myndað sér skoðun á því en svo er aftur á móti gott að hafa í huga eins og fram kom í fyrri skýrslunni í sérstökum litlum kafla þarna fremst að það er pínu auðvelt stundum að vera vitur eftir á þessar athuganir opinberra stofnanna áttu sér stað á árinu tvö þúsund og sex þegar þessir bankar voru í fullum rekstri það var kannski ekki mikil stemming fyrir að vera horfa mikið á svona hluti það er í sjálfu sér hægt að fabúlera um þetta alveg alveg endalaust sko en ánægð með það að þessi gögn hafa fundist þau hafa komið fram stofnanirnar á sínum tíma höfðu örugglega litla eða enga möguleika á að afla þessara gagna skulum líka hafa það í huga nú er þetta allt saman komið fram í dagsljósið með mjög skýrum og óyggjandi hætti skulum gera það þakka ykkur kærlega fyrir og takk fyrir komuna við ætlum að ræða við Vilhjálm Bjarnason hérna eftir smá stund við skulum fá að sjá myndir úr safni sjónvarpsins af Vilhjálmi og hans aðkomu að þessu máli óyggjandi

liggja fyrir um að þýski bankinn Hauck og Aufhäuser hafi átt hlut í

þegar Búnaðarbankinn var keyptur þetta er niðurstaða ríkisendurskoðenda Vilhjálmur hefur haldið því fram að miðað við reikninga Eglu og þýska bankans sé útilokað að bankinn hafi verið hluthafi í Eglu bankinn hafi í raun

verið að fjárfesta fyrir viðskiptavin sinn Eglu en ekki sjálfa sig

og rekstrarliðir bankans rúma ekki þessa eign sama hvernig ég sveigi jæja Vilhjálmur Bjarnason þarna varstu aðjúnkt núna ertu orðinn þingmaður og sast fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í dag þar sem að þessi skýrsla var kynnt miðað við það sem þú varst að rekja á sínum tíma og það fyrst og fremst byggðiru á því að þú sæir ekki að að bara í ársreikningum þessa banka Hauck og Aufhäuser að hann væri eigandi Búnaðarbankans það sem þú

hefur séð núna og þetta sem kallað er blekking þessi flókni strúktúr kemur hann þér á óvart já ég ætla nú fyrst að bæta því við hér að

viðskiptaráðherra sagði á sínum tíma að ég væri bara aðjúnkt við skulum hafa það þessi kennari viðskiptaráðherra þannig að við skulum halda því til haga þannig ég var nú bara aðjúnkt á þessum tíma og það í rauninni kemur

fátt á óvart í þessu annað en það syrgir mig mikið þessi einbeitti vilji stjórnvalda meðan bankin starfaði að trúa þessum sannleika sem þá var sagður því

spyrja þá aðeins að því áðan hefði

skoðun ekki átt að fara fram hafi verið hægt að draga þetta fram áður þessi skoðun átti

að fara fram í janúar tvö þúsund og þrjú og hún átti að fara fram á ýmsum tímapunktum síðar og það er náttúrulega meira í þessu sko

alltaf verið að kaupa

það er náttúrulega annar kafli til viðbótar og og eigið fé fjármálstofnanna er dálítið flókinn hlutur kunna og horfa til botns í þessu þá eru lánveitingar

veð í hlutabréfum þá koma frádráttar í þeim banka sem sem veitir lánið vegna þess að það telst sem eigið fé í hinum bankanum þegar Kaupþing lánar þarna hundrað milljónir dollara þá er bankinn bara óstarfhæfur þetta

síðan eru bankarnir sameinaðir og endurskoðendur leggja blessun sína yfir þessa lánveitingu það er ekkert horft á það hvernig þessi banki er starfhæfur sennilega hefur Kaupþing ekki verið starfhæft allan þennan tíma og

kveikir aldrei Ríkisendurskoðun kemur þarna inn þegar hvað tvö þúsund og fimm

sex eg man nú ekki ártalið það er komið í graut það eru fleiri farnir að gleyma heldur en ég þegar menn muna ekki hvar þeir fengu hundrað milljónir dollara og

þær fóru en en gott og vel Ríkisendurskoðun hafði engan áhuga á þessu máli og Ríkisendurskoðun hann var bara með svona glott og hroka við mig þegar ég kom með þessi gögn og niðurlægingu

það var ekkert nýtt í þessu enda enda hann aflaði aldrei neinna gagna og hafði engan áhuga á að skoða þetta mál öðruvísi heldur en að fá þessa niðurstöðu að það var ekki útilokað að þýski bankinn hefði keypt það sem við vorum að tala um hér áðan og það sem kemur hérna fram til dæmis um það að

og auðvitað framkvæmdanefnd um einkavæðingu menn hafi aldrei

að nálgast þessa aðila þennan stóra hluthafa í Eglu þennan þýska banka bara einfaldlega til að spyrja hann spurninga eins og hvers vegna ertu að kaupa hvernig ætlaru að borga það eða bara yfirleitt að bjóða þessum mönnum góðan daginn því þeir virðast ekki einu sinni hafa hitt þá það er nú til mynd af þeim fjórum saman þar sem þeir eru að undirrita

menn voru kannski ekki mikið að yfirheyra hvern annan þá síðan aðkoma Peter að rekstri Búnaðarbankans þann hluta tímans sem hann var

hún var með þeim hætti að hann hafði engan áhuga á

spurninga það var vel hægt að afla upplýsinga um atferli hans það er rekið sig alltaf í sama horn og endar líka varðaði bankann ekkert um það hann fékk sína þóknun og og útlagðan kostnað

hann var alveg skaðlaus af þessu á alla enda og kanta og og ég er mjög sár yfir

hvernig eins og ég hef alltaf sagt hvernig

og kannski fyrst og fremst

bregst í þessu mali allar götur en bara í lokin af því að menn hafa líka beint sjónum sínum að Landsbankanum og það auðvitað kemur fram í rannsóknarskýrslu Alþingis að það virðast vera einhvers konar furðuleg samskipti í gangi á milli þessara erlenda ráðgjafa og framkvæmdarnefndar um einkavæðingu einhvers konar tilboð frá þessum breska banka

geti breytt kríderíunni yfir val á á bjóðendum til þess að laga það að því að Samson geti

og á þessum tíma þá voru menn alltaf að spekúlera í því að það sé borgað með gjaldeyri og menn eru að spekúlera í því að fá erlenda þekkingu hérna inn

áttu nú að vera svo efnaðir að þeir áttu að geta borgað þetta beint en þeir fá nú lán í Búnaðarbankanum til þess fá þeir mikið lán í Landsbankanum og það er nú málarekstur út af því í gangi núna gagnvart Björgólfi t Björgólfssyni en en á ekki að rannsaka þá sölu líka salan sjálf hún er ekkert rannsóknarefni það er vitað hverjir keyptu þar já það kann að vera en menn verða náttúrulega að vanda sína spurningu í þessu og og til dæmis í þessari skýrslu að þá er spurningin mjög einföld svarið er einfalt skýrslan er einföld þetta tekur stuttan tíma og það þýðir ekkert að fara að rannsaka bara allt á milli himins og jarðar en hvaða atriði eru það sem standa út af það er til dæmis eitt sem stendur út af núna varðar ekki einkavæðinguna það er hinn endinn hvernig var skuldauppgjöri háttað við þennan mann sem keypti Búnaðarbankann þegar hann fer í gegnum Kaupþing sem fer á hausinn og hann lýkur

þar og sömuleiðis Björgólfur Thor Björgólfsson hvernig lýkur hann sínu skuldauppgjöri gagnvart Landsbankanum þessir menn virðast standa mjög vel uppréttir núna þetta finnst mér miklu fremur þurfa að rannsaka heldur en að rannsaka það hvort að Björgólfur Thor Björgólfur Thor Björgólfur Guðmundsson Magnús Sveinsson hafi keypt Landsbankann verð að fá að kveðja þig Vilhjálmur takk fyrir komuna í Kastljós við

aftur annað kvöld annað kvöld verður hjá okkur Þorsteinn Víglundsson félagsmálaráðherra hann ætlar að ræða við okkur um umfjöllun okkar í gær um